هو، څاروي له یو بل څخه زده کړه کولی شي. دوی د خپلو ملګرو چلندونه ګوري او نوې لارې زده کوي چې څنګه خپل ژوند ښه کړي. مثلاً بيزو او ځینې مرغان له یو بل زده کړه کوي چې څنګه خواړه پیدا کړي او وسایل وکاروي. دغه زده کړه د دوی لپاره ډېره ګټوره ده او د ستونزو په حل کې مرسته کوي. همدارنګه، څاروي کولی شي د نورو تجربو څخه ځان وساتي او په ټولنه کې ښه اړیکې جوړې کړي.